Mahasara an'igny zany e da hazahoa tombony kokoa satria sy mandany vola, kidikidy avao gn'aninao defa mamy e raha handrahoagny igny, fa gne maharasy an'azy mamparary, mamparary e raha akonan'io.